Xin la loi ka non tu na wa loi xna' diika' tu ba loi kabina ka ina non nadika on runka top xo tepxe namatiko par goncho na matiko de ka no ti komatiko na bxu che chekara kara xillen mara la ka kwan mala nadika katu mala xegan kaxu len max natuxi tu male tu kap xe le bekan to bsaken top xalantan na tarlaskon o kan llute kala seaka tuxkedate mlo lin ka gachu gachuga non len tino chao koptikan koptiraxashen ruchan lopxken tomatika topne matikan le niakon ka le niatiko le xumatiko le de do llinko le par gonka xinle diika' xna' diika' ne tomate